<hesitation> Mangin tena, sa ke mamangin rutuut guana to katuun. <hesitation> To toae tena pose, <hesitation> nakai mangin rang as guana to katuun i pion, <hesitation> hamuo ne- ne mangin gun nakatuun mas hatanis bo no toukato in nome. <hesitation> Poat enit e kao nit, nit e mas hatanis nit toukato in nome. Sahaka ke kato dinit ke nome on ke kato <hesitation> ke kato harorom tse kato hakori nin kana katuun, yini kain ka ke mas hatanis bo dinit. Toukato e kato purinit o team tin kana katuun. Youh, yini kain ka mamangin rang mengua nao katuun tse rutuut guna to kao katuun. Nakatuun koma kato in nasah tin kana katuun bei nakatuun <hesitation> e rorom on to toae teyouh. Ain kan ka as ke mangin rutuut guana to katuun, <hesitation> ya ra papu hatsin sin puh <hesitation> na memes <hesitation> Pemeli tenit poat enit e kao nit. <hesitation> Ne mamangin rang men guo kao katuun <hesitation> toukato lukaut sin punomo in- in pemeli teno. Nit, naka nakapea <hesitation> tete ain tsinen <hesitation> nit e kame nit in tokui a kahet punit o papean, nit a koma <hesitation> tagisan o papean. Ta hatuhan oku ria to papean be nit e tagisan nit erun, Mei ah. Yi as in mes naka ke mangin rang men guana o katuun. Stori guna tse rutuut guanao katuun. Tinasah, e Sunahan e kame, o rang tenit o katuun. Sunahan i haso nit in tokui ai kame nain tokui ai kame na, o rang nasah e kui dianit tomo papean nit. Eyouh haso hakap as enit in tokui. Yu pan ke mangin <hesitation> ka as menguna to kao poat bai na mangin gue na ka stori tse na ka rang sin nikai ih, hatuut guana to kao katuun bai run nate orih. <hesitation> Ne tout gun, Sunahan a haso as dibai na poat mahut. Son ena mei an kui puna in tokui re. Hatuut puna o niraraeh ke mangin no nuh tin namumunitun. kapan as e mangin rarang sin guana to kao katuun, tin <hesitation> Toukato to <hesitation> o tubun. Ya papu ta- tapa sin puo tubun manas. <hesitation> Yi tsika ke tuan totot sin guna mangin hate guanai run, <hesitation> toukato to nonongon tooh i manas i raeh. <hesitation> Ba tinasah bain toukato ire raeh on, o katuun ri tout papu <hesitation> kit tooh sin puo katuun tsi kit rang sin puo katuun tenit, o tsunaon tenit manas na sahanka ke <hesitation> kato diarun tin nakatuun ke mei nongon tooh puh. Katuun di tout. Katuun di tout be run kure hanon kuru orih, mei a nakatuun ka kame yo kain toukato to <hesitation> pipisu tooh, tsio sah. <hesitation> Nasah kei rang yo tsonmumuo, nongon okui run. Youh pan ke, pion as e tayia on. Toae pion, nonongon tooh e tayia on. Yi pan ke mamangin <hesitation> harutuut men guana toukato ih hare in pan to disaplin to papean, manas i hiring kuru. Tinasah, katuun ri tout ih, nakatuun kato no nome, kurupako dih tse hanakop dia to tui, sanak dih sohis in poat. Tamen ain tsinen mei tuan si kapu puria run eyouh. Tinasah, no ke si kapu ma, kame nouh to tsuhan, o matuan ka on. Kit rang diarun eno, dan natung bi ih, natung ona. Yi ni Kain ka mamangin tutuut gunai pion. Hatuan mengua na o toae tenit, tapa oria nit i pion.